таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында және де және де және де және де және де және де ств арнасында тікелей эфирдеміз
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
тағы да екі қарапайым жігіт қарапайым деп айтуға бола ма екен қазір қазір оны білеміз иә иә иә
енді бұрын қарапайым болатын қазір енді біраз жұмыс істеп жүр бұл кісілер
жігіттер квартетінің продюссері ерғали абдраимов және бағлан абдраимов есімді әнші жазушы жігіт бүгін бізде қонақта қош келдіңіздер ассалаумағалейкум
қалдарыңыз қалай қалай жеттіңіздер
жақсы шүкір жақынырақ сөйлесеңіз ерғали аға
мхм жақсы шүкір бәрі аман есен
ал ерғали аға ыыы жігіттер тобында жаңалық көп ы жаңа әндер шығып жатыр
иә енді қазіргі шақта біраз әндер жазып жатырмыз жаңа әндерден
құдай қаласа бүгін тұсауын кесіп қаламыз мхм
табамыз ғой иә иә балалық шақ деген әнді мхм бүгін тұсауын кесейік деп отырмыз осы жерде мхм
ы және ыыы енді біз инстаграмнан көріп отырамыз ғой енді кім қайда не істеп жүр деген сияқты
ы көріп жатырмыз қайырымдылықпен айналысып жатырсыздар ы бағлан бауырымыздың кітабы де жарыққа шыққан сияқты
бірақ тұсаукесер әлі болмапты енді болады иә
мхм мына жерде хаттар келіп үлгеріп жатыр ыыы бағлан кітабыңызды өз қолыңыздан қолтаңбаңызбен қалай алуға болады деген
қайырлы күн ыыы баршаларыңызға ы күндеріңіз сәтті өтсін
жұлдыз эф эм радиосына рахмет жәке і өзіңізге рахмет дәл осындай елменен тікелей байланысқа шығып мүмкіндік беріп отырған
ыыы жақын арада келесі айда деп айтсам болады ыыы тұсаукесер рәсімін өткіземін
сонда осы өзімнің оқырмандарым ыыы келеді келсе тегін кіреді ыыы сол кезде қолтаңба алып ы сол кітапты алуларына болады
ы одан ыыы оған дейін қазір ыыы алдын ала тапсырыс беру жүріп жатыр ғой
ыыы сол кісілердің кітаптары құдай қаласа осы айдың жиырма жетісіне дейін қолдарына ыыы жетеді
сонда тұсаукесер қай жерде болады қашан
тұсаукесер ыыы алматыда болады ы одан кейін астана қаласында да ыыы қала әкімшілігі қолдау көрсетеміз деп отыр
ыыы астанаға барады ыыы одан кейін осы оңтүстік бар батыс қазақстан бар бәлкім сояққа барып қайтатын шығармын
қашан екенін әлі нақты білмейсің осы жылы осы жылы мхм
себебі жаңа тегін дегеннен кейін енді
иә енді сонда сенің инстаграмда оқырмандарың иә иә олар сол тұсаукесерге ең бастысы қашан ыыы және мекен жайын біліп алса болды
енді алдын ала ыыы тапсырыс жүргіземіз

иә ал енді тіркелмей келетін болатын болса кішкене ыыы білмейміз ғой енді мхм ыыы тәртіп болмағаннан кейін
ердос сол кіргізе қоймайды ол иә
тәртіп болмағаннан кейін ы ойдағы ыыы жоспарымыз жүзеге аспай қалады
өйткені ы артық ыыы эмоциялар ы мхм сосын кейін күтпеген жағдайлар белең алып кетеді да жоспарымызға кішкене кедергі жасайды мхм
ерғали ағам өте мықты продюссер ал бағлан мырза өте тамаша әнші дейді
қазір бағланның ы күндесі жасұлан базарбаев эфирге шығады достар дейді күтіңіздер деп па
ғұмырлы бол тілеуқорым бағлан дейді бағлан бауырым жасұлан базарбаев бауырымның достығын берсін барша тыңдармандарға дейді
ереке қош келдіңіз осындай жігіттер деген топ үшін сізге рахмет дейді түф
ерғали абдраимов бағлан абдраимов осындай керемет мырзалар бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
ар қазір ы бір үзіліс жасап алайық одан кейін бізді керемет ән күтуде иә үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөмеріне хабарласыңыздар
таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
бұл бағланды басқа бағланмен шатастыру мүмкін емес деп жазып жіберіпті
ерғали абдраимов ағамыз жігіттер квартетінің продюссері директоры қожайыны және сол топтың белді мүшесі бағлан абдраимов бауырымыз бүгін бізде қонақта
ал қазір бізде ыыы керемет ән айдары
керемет ән
иә бұл айдарда ыыы сіз бізге үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөміріне хабарласып ән шырқайсыз
ыыы кез келген ыыы қоңырау шалып ән шырқаған ыыы адамға біз нұр сұлтан қаласында тоғызыншы қарашада күні орталық концерт залында өтетін ыыы бірге ән сал концертіне екі билет сыйлаймыз
ол концертте мадина садуақасова нұржан керменбаев райм мен артур ерболат құдайбергенов ыыы ерке есмахан және орда тобы иә өнер көрсетеді
концерт жанды дауыста өтеді
жүз пайыз ы караоке форматында мхм яғни ы сол жерге жиналған бүкіл халық ыыы бірге ән шырқай бірге ән шырқайтын болады
солай мінекей келіп көріңіз қызық шығар иә мхм ол қандай концерт тағы деп келіңіз көріңіз тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында орталық концерт залында билеттерді тикетоннан алуға иә тикетоннан
сонымен хабарласқан тыңдарман бар екен есімі мирас мирас
уағалейкумассалам қалайсыздар ассалаумағалейкум ерғали аға ассаламағалейкум бағлан аға қош келдіңіздер уағалейкумассалам
алейкумассалам ал енді мирас сен қорықпай ән айтатын шығарсың себебі ыыы ерғали абдраимов деген продюссер ағаң отыр
ы ұнап қалсаң мүмкін сені өз қарамағына алатын шығар
ы бағлан абдраимов деген ағаң отыр ыыы бір қиналған жерің болса сенімен бірге қосылып ән шырқап кететін шығар
қандай ән орындаймыз
енді мен ыыы мына концертке қатысушы айқын төлепбергеннің бір әнін айтып берсем
ал кеттік онда
енді барша ерке қыздардың кұрметіне ерке қыз деген әні бар соны айтып берсем аха бастай берейін ба бастай беріңіз мхм
алатаудың етегінен сені көрдім
ақ маңдайлы ару қыз көрікті едің
жүрегіме жол салып еріп келдің
еркелеші ерке қыз
тағы жаным сол жерге қайта оралшы
жүрегіме махаббаттың отын салшы
а мәңгі бақи жанымда бірге қалшы
еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын
ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап
мен де жанайын
ай нұрындай аялап
болайыншы саябақ
еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын
ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап
мен де жанайын
ай нұрындай аялап
болайыншы саябақ
еркелеші ерке қыз
кездесуге жүздесуге қайта келейін
бар сырымды ақтарылып жырлап төгейін
қыр гүлінен құшағыңа жинап берейін
еркелеші ерке қыз
тау суынан тұнықсың тамашасың ғой
тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой
қос қайыңдай жайқалсақ жарасасың ғой
еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын
ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап
мен де жанайын
ай нұрындай аялап
болайыншы саябақ
еркелеші ерке қыз
бір өзіңді қалаймын
ақ дидарлы арайлым
от боп лаулап
мен де жанайын
ай нұрындай аялап
болайыншы саябақ
еркелеші ерке қыз
түф ой керемет құтты болсын мирас
қайта проигрышты айтпағаның жақсы болды мирас
мирас әу ыыы қай қаладан хабарласып тұрсың
і мен қостанай облысынан
мирас мынандай дауыспен сен алматыға келсең бар ғой мынау ақсай ықшам ауданы ақсай ықшам ауданы бос емес екен ғой
тастақтың ба бір жердің халық әртісі боласың
мирас ы құтты болсын тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында болатын концертке рахмет бірге ән сал деген концертке екі билет ұтып алдың
тұтқаны қойма тұтқаны қойма саған ақбибі түсіндіреді жарайды ма жарайды ма жарайды жарайды аха рахмет жақсы
мінекей достар ыыы ережесі өте оңай хабарласасыз ыыы кез келген әнді шырқап бересіз болды сіз ыыы концертке екі билет ұтып аласыз
бүгін бізде қонақта ерғали абдраимов бағлан абдраимов есімді керемет мырзалар
қазір і сол концертке қатысушы бір сұлу қыздың бір әнін тыңдап алайық одан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
нұр сұлтан қаласы тоғызыншы қараша қазақстан орталық концерт залы бірге ән сал
ауыл менен қала көше менен дала
сені іздедім мен сені ғана ей
ауыл менен қала галактикада ма
тілеген іздемей табыла ма
сен жоқсың жоқсың таба алмадым сені
сен жоқсың жоқсың іздемейсің мені
сен жоқсың жоқсың бар болсаң қайдасың
сен кімсің жүрсің қайда
алматыда жоқ жоқ
астанада жоқ жоқ
сені іздедім
үмітті үзбедім
ақтөбеде жоқ жоқ
шымқалада жоқ жоқ
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
бағлан абдраимов және жігіттер квартетінің продюссері ерғали абдраимов ағамыз бүгін бізде қонақта
жалғастырайық ыыы ерғали ағаға сұрақ ыыы ерғали ағаны бандит деп естіп едім рас па
ұқсаймын ба енді инстаграмда қазір елдер көріп шошыватыр бокспен шұғылданасыз деген сияқты
соған әлде бұл әңгіме қайдан шықты екен бұрын енді бұндай әңгіме болып па еді ерғали аға білмедім енді
ел болғаннан кейін айта береді ғой
ііі бірақ дегенмен енді бокспен айналысады дейді ол деген әр адамның спортпен айналысатын негізі парызы ғой адам
адам болғаннан кейін барып денің саулығы үшін тәннің саулығы үшін сол себеппен ғана айналысамыз спортпен а так
дегенменен спортсмен емеспіз артық ой жоқ дейсіз ғой иә артық ой жоқ микрофонды жақын қойып аласыз ба аға өзіңізге ыңғайланып көтеріп алсаңыз болады аха
ыыы былай дейді ммм продюссер болу қиын ба ерғали аға дейді енді бұл сұрақ жиі қойылатын шығар ағамызға жаңа он бесінші қараша туралы сұрап жатыр мен мен білмейді екенмін он бесінші қараша не болайын деп жатыр
біз он бесінші қараша күні жігіттердің өнер әлеміне жүргеніне он бес жыл толуына байланысты ыыы төрт автокөлік төрт баспана атты бір іс жобамызды баставатырмыз
құдай қаласа он бесінші қараша күні алматы қаласында ыыы сол өзіміздің жаңағы тыңдармандардың көрермендердің арасында ыыы сондай сайыс болады
арасынан жеңген адам жаңағы ыыы автокөлікке иә болмаса жаңағы үйге баспанаға ие болады
оның ішінде ммм қайырымдылық ретінде жаңағы төрт үйдің біреуі сегіз балалы батыр анаға қаскелеңде тұратын ол кісіге біз қайырымдылық ретінде үй алып беріватырмыз
ммм он бесінші қараша күні алматы қаласында өтеді мхм
толық ақпаратты қайдан аламыз
толық ақпарат ыыы менің осы парақшамның астында жазылған
ы ол жерде жаңағы аккаунттар жігіттердің жаңағы он бес жылдығына байланысты мхм ол жерден барлық мәліметтерді алуға болады
бағлан мырза кітапты жазудағы мақсатыңыз және екінші бөлім шығару ойыңызда бар ма дейді
екінші бөлім шығару үшін тағы да біраз жүз шақты кітап оқу керек шығар а оқу керек пе тағы да біраз ойнау керек шығар деп айтайын деп екен десем
жалпы бұның жазылған себебі қазақ айтады ғой мойындаған ерлік деп
одан кейін ыыы осы талқылайық жобасында бар астарлы ақиқат бар соның барлығында ы осы тақырыпта айтылғаннан кейін бұл енді жалғыз менде емес ыыы өзекті мәселе иә әрбір қазақстанда үшінші отбасында осы мәселе бар
бұл дерт қой енді кәдімгідей енді і орта есеппен санаған кезде әрқайсысында ы он миллион теңгеден қарыз болып шығады екен мхм
енді қазір мынау ы букмейкерліктер бар басқасы бар ыыы бір футбол командалары ойнайтын болатын болса
ыыы сол күні қаншама жігіттер төрт жүз бес жүз мың ы қарызға кіріп немесе заем кредит дейді басқа дейді бәсекеге кетіп солай ұрынып қалып жатқандар бар
ыыы сонан кейін ы дәл осы тақырыпта бір жеті сегіз балалармен кездесіп сөйлескеннен кейін ыыы қазірде ол бауырларым естіп отқан шығар нәтиже берді
нәтиже бергеннен кейін ыыы көпшілік әсіресе аналар ыыы әйелдер жазады
ыыы кейде шынымен қойғысы келіп ыыы жаңағындай осы былықтан шыға алмай жатқан кезде ыыы мені іздеп жатады
ыыы енді осының барлығымен кездесу мүмкін емес сондықтан неге кітапты жазбасқа деген сияқты ыыы бастапқыда ой келді
енді ол кітап жазу үшін де қазір ыыы и алған жаңа идеяң мына қазіргі таңдағы мынау бизнес саласында болсын психологиялық тұрғыда көптеген тренингтер өткізіп
қазір қазақтың қыздар жігіттері елдің алдына шығып ыыы қолдарынан келгеннің бәрін жасап жатыр ғой солардың да негізі маған әсері бар
ыыы сол арқылы неге жазбасқа неге бір өзіңнен кейінгі іні қарындастарға ертең бала мұртты қырып алып әй дейтін әже жоқ қой дейтін қожа жоқ ыыы ертең інішектеріміз алматыға келеді алматыға келгеннен кейін орта өзгереді
сонда көзбен көріп жалтырағанды құлақпен естіген ы ұтыстарды естіген кезде ыыы міндетті түрде барып соған ұрынады
өйткені кез келген адамның ішінде өзінің азарты бар
ал енді азарттың соңы қандай болады деген кезде осы кітаптан оқыса шамамен ыыы и көзіне елестетіп бұның соңы азап екенін соңы соқпақ екенін біледі
яғни бір қазақтың баласы сондай бір сүрінуден алыс жүретін болса ы онда адами тұрғыда мен осы өмірде азғантай болса да қосқан қоғамға үлесім деп есептеймін
тамаша кітаптың бағасы қаншадан болмақ примерно
тамаша үш жарым мың тенгеден деп ыыы бағасын шығарып қойдық
қазір ыыы төрт мың теңгеден предзаказ жүріп жатыр мхм
ыыы предзаказдың ерекшелігі оқырмандардың арасына бір өз атымнан кішкене сыйлықтарым бар ммм жақсы
ерғали абдраимов бағлан абдраимов таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де жігіттер квартетінің продюссеры ерғали абдраимов ағамыз бен сол ыыы квартеттің белді мүшесі бағлан абдраимов бүгін бізде қонақта
ерғали аға ыыы жаңағы он бесінші қараша жайында шарада ыыы он мың теңгеден деп жатсыз
және ол жерде жігіттер квартетінің ыыы альбомы және кіріспе кітабы беріледі екен иә иә электронды түрде электронды түрде
ол жер кітап жайында сұрайын деп едім ыыы
ол енді кім жазды оны сіз ба әлде мен де ыыы ең басты кейіпкер менмін ғой енді бәрін ұйымдастырып отқаннан кейін барып мхм
ыыы бірақ осы журналист бір інім жазып жатыр бітірді ыыы ол қазір сатылымда бұл жерде көбінесе жаңағы айтыватырмыз ғой мотивация туралы деп
қазір енді мотивационный тренингтер жүріватыр соны ақшаға сатып алып мысалы қарап отырсаңыз елдер барып жатады мхм
ол жерде біздің жаңағы алдыға қойған мақсатымыз өз өзімізді қалай қамшылауымыз керек қалай осы сахнаға шықсақ осы жаңағы қаншама қиыншылықтар болды ғой содан қалай өтуге болады деген сияқты біраз дүниелер жазылды
ыыы бірақ дегенмен ол ыыы толық бітпеген кітап
болашақта оны осы он бес жылға шейін не бітірдік
жоспарда бар иә алдағы мақсатымыз қандай деген сияқты алдыға да енді ыыы мақсат қойып отырмыз ғой мысалы болашақта қалай боламыз не істейміз деген сияқты мхм
бұның бәрін сол кітапта ыыы жазамыз деген ойдамыз халықпен бөлісеміз деген
құдай қаласа енді болашақтың еншісінде ол
ал кітаптың аты қалай аталады негізі жігіттердің жетістігі мен етістігі деген ооо
жетістігі мен етістігі күшті иә күшті естіледі екен
қайырлы таң жұлдыз эф эм әрең қосылдым ғой жұмыс жұмыс деп дейді
ереке менде бір екі ән бар жамбастарыңызға салып жігіттерге айтқызсаңыз болады дейді
өте қуанаштымын маған ватсапқа ыыы жіберіңіз біз тыңдайық бізге келетін ән болса оң жамбасымыздан айтамыз неге айтпасқа
а уатсап нөміріңізді қайдан аламыз
уатсап нөмірімді мен ііі парақшамда жазылып тұр астында мхм
ііі қандай әнін алсақ та мағыналы мәнді тыңдап отырып жаттап алып отырамыз дейді
құлақтан кіріп бойды алатын әндер жарайсыздар жігіттер тобы дейді ой рахмет ммм
і жігіттердің қалғаны қайда дейді неге келмеді дейді
енді біз ыыы ерғали ағамызды ыыы бағланды шақырған себібіміз ыыы бағланның кітабы шығыпты сол туралы сұрайық дедік
ы ерғали ағамыздан елдің барлығы он бесінші қараша он бесінші қараша деп менде ой пайда болды жаңа жылды он бесінші қарашаға ауыстырып жіберген ба деп не ойлап
сөйтсем он бесінші қараша мінекей осындай үлкен іс шара өтейін деп жатыр екен иә
ы ол жерде де кіру тегін бола ма аға
иә ол жерде кіру тегін ммм бір ыыы жаңағы ы біздің парақшамыздан біліп отырады
құдай қаласа ыыы бір үш төрт күн қалған кезде қай ресторанда қай жерде болатынын айтамыз мхм сол жерге келіңіздер қонақ болып
жағымсыз пікірлер де жазылып жатқан шығар
енді жазылады ғой адам болғаннан кейін барып ыыы қамшының екі ұшы бар ғой бір жағы жақсы дейді біреу оларды кім өшіріп отырады дегенім ғой жоқ біз өшірмейміз тұра береді жүректен
енді ол жүрекке тиетін дүние емес ол қабылдамаймыз дейсіз ғой қазір иә ондайды қабылдамаймыз
әсіресе бағлан мырза айтпақшы қазақ жігіттерін азарт ойындардан ыыы тиятын дүниелер көбірек жазылса екен рахмет дейді
ыыы ассалаумағалейкум жәке бағлан домбырамен алдай ау алдай әнін ііі салып бере ме эфирде дейді алмат
ііі міндетті түрде құдай қаласа
ерғали аға макгрегорды не істедіңіз дейді
макгрегор қашып кетті
қашып кетті қорқып па кәдімгідей қылқындырып алыпсыз ол жігітті
көрсең айнымайды екен да просто шыдамай кеттіңіз ба аха
а ерғали аға бағлан мырзамен рингке шығып көрдіңіз ба дейді
енді інім болғаннан кейін енді жоқ жаттығуда бірге боламыз ғой болып тұрамыз
но бірақ дегенмен ыыы біз енді категориямыз келмейді ау деймін салмақтарымыз мхм
ыыы не дейді қорқак макгрегор екен дейді мхм
ассалаумағалейкум қалайсыздар ағайындылар амансыздар ма дейді
ассалаумағалейкум сәтті болсын конкурс менде екі шараны қолға алдым бұйырса дейді
ой өзін өстіп өзін тығып жіберген кім

не дейсіз ерболатқа аға
ерболат сәттілік
болса да ғой қаншама ыыы елдің алдында сондай жауапкершілік алып ыыы қазір сөз көтере алмайтын уақыт қой
біреу түрің жаман көзің қисық аяғың талтақ бойың қысқа дейтін болса кәдімгідей ренжіп ашуланып көлікпен келе жатқанда қалай дедің ыыы
көзің қисық ыыы бұтың талтақ иә бойың қысқа деп жатса да мысалы ренжіп қаламыз ғой ерболат сен туралы айтыватқан жоқ
сол сияқты енді мыңдаған адамның алдына жауапкершілікті алып осындай іс шара өткізу ыыы бұл да бір енді алланың қалауымен деп айта аламын
өйткені алла қаламаса енді өзіңіз ойлаңыз жүз адам тура сол бетіңе қара тұрып сен анандайсың сен мұндайсың десе мхм біраз депрессияға ұшыратып жібереді ғой негізі мхм
иә ерболат ыыы жақында сондай бір іс шара жасап бір отбасыға үй алып берген болатын жарайсың дейміз
таңғы шоу ерғали абдраимов бағлан абдраимов бізде қонақта
таңғы шоу
жарнама
тек он төртінен жиырма жетінші қазанға дейін алсерден смартфон сатып ал
самсунг гелакси а отыз ес бар жоғы төрт мың бір жүз алпыс алты теңгеге
жиырма төрт айға бөліп төлеумен
бұған қоса чектегі үшінші тауарға елу пайыз төртіншісіне жетпіс бес пайыз ал бесіншісіне жүз пайыздық жеңілдік ал
алсер сіздің жаныңызда
алматы тоғызыншы қараша республика сарайы сағат он тоғыз нөл нөлде мен әли оқапов сіздерді алғашқы жеке кешіме шақырамын
біз сіздерге ұмытылмас шоу дайындаудамыз жанды дауыс жұлдызды қонақтар және көптеген тосын сыйлар сіздерді күтуде
билеттер республика сарайының кассасында және тикетон заказ билетов билеты астаны сайттарында сатылуда
концерт жастар жылы аясында алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен ұйымдастырылып жатыр
концертте кездескенше мен сіздерді күтемін
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
күзге ұқсаған көктем еді
түсініксіз кеткен едің
жүрегіңнен өшірдің бе
хат жазбайсың көптен бері
көнесің бе көнбе мейлі
дүние осылай дөңгелейді
үйретеді сағынуға уақыт деген емдемейді
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама мені
сезімдер сынала ма сынала ма махаббат өткенде
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама мені
төзімдер сынала ма сынала ма алыстап кеткенде
жанарыңның оты күшті
өзің жаққа ойым ұшты
кету оңай қалу қиын
сен келмейсің өкінішті
өзің жаққан отты енді
өзге аяусыз өшіреді
айыптама кінәм болса
сүйген адам кешіреді
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама мені
сезімдер сынала ма сынала ма махаббат өткендей
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама мені
төзімдер сынала ма сынала ма алыстап кеткенде
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама ау мені
сезімдер сынала ма сынала ма махаббат өткенде
сен мені кінәлама кінәлама кінәлама мені
төзімдер сынала ма сынала ма алыстап кеткенде
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де бүгін жігіттер квартетінің белді мүшесі бағлан абдраимов және сол керемет квартеттің продюссеры ерғали абдраимов ағамыз қонақта
ерғали ағамыз жаңа үзіліс кезінде айтып қалды ыыы аптасына алты рет алты күн барады екен иә жаттығуға
иә бір екі үш ай болды алты күн алты күн барып жүрмін
жақынырақ сөйлесеңіз аха
сол ыыы оған мотивацияны қалай аласыз деймін да мысалға кейде бір ерініп қаламыз барғымыз келмей жалқауланып немесе әйтеуір бір нәрсе шығып тұрады деген
сізді мен өзім ойлаймын ы ол адамның өзі бір ішкі дүниесінде болу керек ііі
жаңағы өмірдің өзі содан тұрады ғой өз өзіне мотивация алып ыыы неге мысалы өсіп келатқан жастарға жаңағы үлгі болмасқа деген сияқты мхм
қазір енді менімен бірге жаңағы тренеровкаға барыватқан балалар бар
жастарын көресің жаңағы отыз бес қырықтағы мхм қарын деген шығып кеткен
олар жаңағы ойлары жаңағы өзін салмағын тастау деген сияқты ғой қарап отырсаңыз
а бірақ дегенменен просто маған өте ұнайды мысалы өзіме аптасына бір алты күн барып жүрмін қазір екі ай ма үш ай болды
алдында бір аптасына үш күн барушы едім қазір енді соған үйреніп жатырмын
жалпы бастаған кезде өзіңізге ей ерғали тұр орныңнан кет бар жаттығуға деген соңғы тамшы не болып еді өзі
жоқ негізі енді ол адамның қанында болады ғой спортқа жақынбыз ғой енді бұрын жастайымыздан
бірақ дегенменен кейін бір ыыы бір жеті бір он жылдың көлемінде тастап кеттік ыыы содан кейін барып қайтадан қолға алып
енді бізге қарап көріп өсіватқан жастар көп қой мхм соларға әйтеуір тәлім тәрбие болсын деген мақсатпенен
ммм оның үстіне жаңағы өзіміздің де жаңағы үйреніп қалдық сол дағды болып қалдық сол жаңағы спортқа
аптасына қазір алты мәрте барып жатырмыз
ол жаңағы мақсатымыз ол жаңағы бір боксер болу біз үлкен бір спортсмен болу емес
адам енді алла тағаланың берген бізге бір ы денсаулық бізге бір енді і бір қалай аманат қой енді аманат сол аманатты дұрыстап алып өту
сол мақсатта барып жатырмыз
ассалумағалейкум ераха жәке қайырлы таң ақ құрдас жазушы публицист досым дейді
өзіе қарап ал қайрат
ыыы айдар мырзаның қыз ұзатып жүр дейді бағлан мырза сізде ондай ой жоқ па дейді
бәрі енді болашақтың еншісінде ғой
менікі сол кітап жазу десеңізші негізі бұл ұзату тақырыпты ооо қыз деген ана ана деп қана деп